باش نظم نومبغ كبير نتاع لكتب دونك اول حاجه انا نحاول لوماكسيموم نظم لكتب هاذوما حسب لي كاتيجوغي تاعهم <hesitation> دي لانج لنجويستيك استواغ اكسيتيغا <hesitation> نحضرلهم المكان نتاعهم و بعد <hesitation> كل كاتيجوغي نحطها ف <hesitation> بلاصه وحدهم هكايا لين تولي بعديك مكتبه ياسر محلاها و تحفونه